Kadii ta'a yivii ñóo ndanexhiña ihá chidanani ndanexhi ña ku inés, te koni ku kuia achidii kuan kuijan ndekuño, kundo iin ñadii tá ta'a yivii ni ya'a kui'a jan tedii ni kó, ni koa ni ndo'o mantañi ni ko ndo tate ayivindote ni yo kuia te ni nadama gobierno jakundondo tenii, nini ni che la'a jando ihó vixna te kudio inja kuu anani tón jankando gavan vinaté, yo cotón, yo gaván, yo he ndo'o chikachi jan kuduá ayivii tejan na yekota yuvixna, kodii takunanxhi ñuu ñuu ndujan kanta yivii he región ihá tá tate lulu ate kuechí ta kuu nade ta jan te na kánde niundo te jian kuan <hesitation> kuenda ihó jan, jan akuu gobierno ndoté ninguita ndechuku ján, jan navitandukando jan niundo táno niundo xhidi jaku niundo tédii njuenta, Jakuvando jaté nakuando tajalulu ndo escuela nakuxhi nakanxhi xhi ninejan jan ta xhita niundo te ta respeto ndii ta'a yivii jan tanaá taja lulujan chí no ihó escuela tedii jian arakua taka mastró jakuta jalulu nayee, neyee koxhi ñaxhi teka kuu jan taxhitá já nayuku cost <hesitation> bre ndó.